Ny lafiky ny vera zany da miaro ny faritry amin'ny tasy sy ny marika ateraky ny kopy regny. I io zany da matetika ampiesan'ny olo lafa amin'ny fihignagna igny sy lafa misy hetsiky ara-sosialy atao.